रतन के कईन परकार हो कहेंचे जैसे की मानिक मोती पन्ना। हीरा लाल मुंग बिल्ली की आंक हेसो नाइट नीला निलम पीला। निलम पुखराज इन नौगो अलग रतन में आवेंचे आव बाकी रतन। उप रतन कहलाईचे सब मिलाके गो रतन पाये जाईचे कुछ और। कीम्टी पत्थर होखेंचे जै रतन जैसन ही होखेंचे लेकिन रतन नहीं। होखेंचे जैसे की ओपल, जेड, फिरोजा, इहे सब होखेंचे।